Biby mamofona ndraika misy fofona maimbo be izy dia zamboady ho ny agnarany, izy io de biby karaha piso, i paozin'ny vatany, miaigna agnaty ala akagny, izy a de i fofona anazy io a dia ampiasainy ndraika koa fa misy biby kady hiady aminazy hamono anany de <hesitation> alefany ndray igny zany de tonga de lavo ary zany biby io dia afaka milefa izy